काला रंग के देखबहुत तरफ के विचार आ सके छे। जैसे शक्ति, अधिकार, शोक, रहस्य, ताकत के। आभास होय छीये औरो बहुते तरह के विचार आ सकेले। काले रंग के तरफ लोग के प्रक्रिया अलग होय छे। केकरो बहुत बढ़िया लगे छे त केकरो खराब लगे छीये।